मुइ चाही मेरो बस्या ठौर सजुन्पडिग्या चाहि सबभन्दा पहिला तै ठौरको वाताबरण कसो छ, उज्यालो कति छ अँधेरो कति छ, मुइलाइ कसो मन पडन्छ, कति उज्यालो भया ठिक्क हुन्छ, पहिला तो डिसाइड गर्द्या भ्या, तै पाछा चाही तैमा चाहिन्या फर्निचर, जो सस्तो होस् भरपर्दो होस्, जैले चाही ठिक्क को ठाउँ खाओस, अनि धेकुन्या कुरडिलै चिटिक्क धेकियोस, तै तरिकाले फर्निचर हेर्द्या भ्या। जैमा टेबुल भयो, कुर्शी भयो, र्याक भया, लुगा राख्दाकी कपडा राख्दाकी दराज भयो, एक सिनाकी लेखा बेड, बिस्तारा निको, अनि गद्दा भया, डसना भया, सिरानिहरु भया, तिनलाई प्रथम प्राथमिकता दिन्या भया। तै पाछा चाहिँ अल्लि निकोइ धेकु भुण्याभ्यापाछा चाही एक्युरियम भयो राख्द्या, अनि यामुण बिद्धुतीय उपकरण भया, लाइटहरुमा बढी खर्च गर्द्या, तैलाइ ठाउ ठाउमा भित्तामा पोस्टर हुनानकी,